بعد عشر سنوات أتمنى ان اكون حققت أهدافي, في حياتي الشخصية والمهنية, احب ان أكون في مكانة جيدة في شغلي, واحقق تطلعاتي وآمالي, كمان اتمنى ان اكون جاعد مع عيلتي وأصدجائي, وان أكون قد جمت بالسفر لأماكن جديدة, واستكشف ثجافات مختلفة, أهم شي أتمنى ان أكون سعيد ومحقق توازن بين العمل والحياة.